أنى- أنى نحب الأسد لأنه قوى وملهم عنده هيبة هيكي خاصة بين الحيوانات والناس تحترمها وتخاف منه، يمثل يمثل القوة والشجاعة، ويمثل إني الصوت إللي- إللي يخوف، إللي يرعب كل الحيوانات.